Wéno̱ rí nitsu ri̱ꞌji̱ rí rígá na̱ni̱ꞌnúúꞌ jún, ríꞌkhui̱ rígá rúnáꞌ, rígá limúu̱, rígá ndxáma, rígá ríꞌkhui̱ ri̱kíjua̱n, khamí rígá ríꞌkhui̱ ndxáma má rá mí, jndáa̱ rígá ríꞌkhui̱ mansáná, pérá mangaa, ríꞌkhui̱, ígú mangaa, <hesitation> rígá ríꞌkhui̱ mbaꞌja ginitsu ri̱ꞌji̱ rí rígá nda̱yo̱o̱ na̱ni̱ꞌnúúꞌ ikhúún. Rígá má nda̱yo̱o̱ limúu̱ má a̱ꞌkhui̱, rígá ríꞌkhui̱ sandíyá, rígá melúu̱n, rígá ra̱ꞌkha̱xi̱ mangaa. Rígá ríꞌkhui̱.